Pues ada'aña yuui'ini taja queso ja daava'axi nochixtlán o ta queso meendo ja daava'a ku gentendo la queso criollo o requeson jiaa yuui'ini ada'ana ja kaajna.